In ja kao ja ku martillú yu'u mao yuan chi jatniñuyo ja kuexeyo in ntiyikaá jatniñuyo ja ntatavao in ntiyikaá in nu kuun ja kuun na ku ja ja kaxío in xuvee te yukan jatniñuo ja kuexeo in ntiyiká sáava tu ki koó tu gnana ntaka in tabla in ntuku yuan kua ja jatniñuo a ku martillu yuan yuani ku a jinisaá ja jatnío taka kaá yuan.